Émoto sin émobilét wa nirégé nicaméné gatéhiléén émoto. Wacimé niloob émoto nicaméné mara érégé bqasum gatéyiléén. Éni ulako do, busaha mat bugori, émiit yon galub mat ubooj baan yo érégé sécurité émobilét.